अगर मैं रेस्टोरेंट होता थी। तेरे में अगर मैं से काजे काजे डिज्ज बनाना से। ती मैं पहले काई यूट्यूप पर देखिस। और ती यूट्यूप पर जेवी समान गाल से। ती मैं रेस्टोरेंट में अगर मैं से काजे काजे डिज्ज बनाना से। ती मैं पहले काई यूट्यूप पर देखिस।